أحد المعتقدات المهمة هو قيمة التعاطف والتفاهم، أؤمن بأن القدرة على الاستماع للآخرين وفهم مشاعرهم وآرائهم يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء مجتمعات أكثر تسامحًا وتعاون، كمان <hesitation> التعلم المستمر يجب أن نكون دائمًا منفتحين على التعلم من تجارب الحياة سواء كانت إيجابية أو سلبية.